أكثر شي طريف شفته الصراحة بنت خالتي وهي تلعب مع القطو حقها، القطو حقها أبيظ وكبير وشكله مرة مرة يجنن اجابت له كورة صغيرة، أعتقد إنها كورة تنس أو شي زي كذا وقامت تلاعب القطو فيها ترميها على الأرظ وهو يركظ ورا الكورة، بعدين شالتها وخبتها عنه بعدين أظهرتها له مرة ثانية طلعتها يعني وكذا صار يركظ وراها أكثر ويظحك، أعتقد إنه كان يظخك.